La fürmìa, l'avìa, ël giari, ël ciat, ël can, ël caval <hesitation> ël tor <hesitation> l'elefant <hesitation> l'urs e la balen-a